يا صديقي لازم الناس تنام بدري ما يجوز السهر ,تري السهر مضر جدا يؤثر على ذكاء الشخص وعلى الذاكره ,ويسبب له قلق ازعاج وارق بكل يؤثر على الجهاز العصبي سلبيا ,لازم اقل شيء مثل ما يقول الاطباء تاخذ سبع ساعات لثمان ساعات نوم هذا الطبيعي غير كذا يؤثر سلبا على كل الجسم يدمر خلايا الاعصاب.